Soinde kugaal vodai, handai himbe jooda wala kuude. handi be viya derke en, maube, robe be worbe pat do mari ko huwa je to veti be dillan kugal be accha jonde mere ngam be heba chede be vallata ko'e mabbe.